<hesitation> ما قد سويت انه انا <hesitation> اسوي نفسي انه انا ما شفت شخص عشان ما اتكلم معاه لانه انا بالعادة انسانة احب الناس، احب اسلم عليهم، واحب اتكلم معاهم، فلا ما قد سويتها هذي حركة، ولكن اعرف يعني بعض الناس يسوونها واشوفها قدامي لكن اتجاهل الموضوع يعني كأني مو شايفة شي.